Gny amiko manokany aloha gny fomba fanendasa atody: velomy aloha gny môtro, de lafa mirehitsy môtro sasa lapoaly, atôko eo lapoaly igny ho may, may igny vao asia menaky, ma- m- agnaty lapoaly ao menaky vakiako atoly igny kapokapohiko asiako sira, zay am'izay bakeo vao endasy agnatin'ny lapoaly may misy menaky igny.